جاں شہر ماں تھا تو ای ریو کہ ہیلو باغ میں ہالاں باغے جا، آنبڑیاں نو باغ ہتو سلطان آباد نے اندر موٹو باغ سے انے جا تو آنبڑیاں ری سیزن ہتی تو آنبڑیاں کاٹتا جاں، تو کٹے آنبڑیاں نیں آخری ماں سیزن ختم تھے تا رے اماں راشیو چوکیدار مطلب قلم لگاواں قلم ٹھاوی اوگاواں تو قلم کاٹیاں قلم واڈھیاں، قلم ناں واڈھے اینا ماٹی لگاوی ماٹی لگائی اینا کھڈا ٹھائیا کھڈا ٹھائے اینا لگایا تھوڑو سانڑ ہلایو، سانڑ ہلاوے تھوڑو کھڈا کھوتریا آہستے آہستے گڈ کاڈھیو گڈ کاڈھے اینا پانڑی ہالیو پانڑی ہالے وری اینے بہ ٹے دہاڑا ریسٹ کریو، اینے آہستے آہستے زم موٹو تھاتو گیو، پانڑی ہالتا ریا بھانڑ ہالتا ریا اینے موٹو کریاں سے انیں موٹا ونڑ تھیا اینے پسے ورے سیزن آوے آنبڑیاں ری وڑے گرمیاں ری موسم آوے تھوڑی تھوڑی ٹھاڈہ بھی ہوئے گرمیاں ری موسم ہتی تو ایئں پسے امیں وڑی ایئے باغ میں گیا باغے جاں پسے بیزے باغے جا خوجا اسٹاپ تے جا انجا بھی اونڑیاں رو باغ سے موٹو، امیں چوکیداری کرتا، بدہا ئے رات نیں ٹیم ہتی بدہا ئے کچہری کرتا تھے ایئں ئی او کچہری کرتا ماں رو پھوئو کہے کہ باغ سے آز تماں نیں دہندہو کرنڑو سے پسے کہے باغ میں کام کرو، پسے انے تھی باغ باغ میلہیا، انے تھی پسے امیں وری آیا میرپورخاص سبزی منڈی کام ہتو انبڑیاں روں تو آنبڑی میلہی ایئں میلہتا رات رے ٹیم تھوڑے کرے ہلتا ایئں کرے منڈی آیا منڈی میں مال ویسے کرے پسے ورے جا بیزے باغے مالٹا روں کام ہتوں تو انیں مالٹا ایئں ہتا پسے امیں مالٹا پٹوا گیا کام میں بس ماں سڑے گیا امیں خانپور، خانپورمیں موٹی باغ سے سیٹھ حسیں نی باغ سے، انی تو انیں زاتا امیں، تو امیں رات نا پوہتیا ہتا تقریبن داہ ہاڑہا داہ نو ٹیم تھئے گیو ہوے روٹلو بھی ناں کھادہو امیں، پسے دیر تھئے گئی امیں، ہوٹلے گیا روٹلو کھادہو امیں، روٹلو کھئی امیں تو زا سر زمینے پوہتیا پسے زم تم کرے امیں ٹھاڈ میں رات کاٹی رات کاٹی تو کہے ہوارے ہلو باغ ماہ ایئاں تھے گیا امیں مالٹا نی باغ میں تو کہے ہوے تمارو کام سے گڈ کاڈہاں رو، ایئں تقریبن بارہے بجے روٹلو آویو، روٹلو کھئی پی ورے ایئں کام اسٹارٹ تھیو ،گڈ کاڈھے لاشی ہوے پانڑی لگائو، تو وڑے کوڈاڑ ہالیا، وری نالا کھولیا، نالا کھولے وڑی پانڑی ہالیو، رات نیں تیم میں شوٹی کرے بدہا روٹلا بوٹلا کھادہا کھئی تقریبن بارہے وگے بدہا ئی ہوئی گیا وڑے ہوارے امیں تقریبن چھ وگے اٹھاڑیا، چھ وگے امیں اٹھاڑیا کہ اٹھو ہوے چانہیں ناشتو کرے ناکھو ہوے باغے جاں پسے بیزے باغے جا خوجا اسٹاپ تے جا انجا بھی اونڑیاں رو باغ سے موٹو، امیں چوکیداری کرتا، بدہا ئے رات نیں ٹیم ہتی بدہا ئے کچہری کرتا تھے ایئں ئی او کچہری کرتا ماں رو پھوئو کہے کہ باغ سے آز تماں نیں دہندہو کرنڑو سے پسے کہے باغ میں کام کرو، پسے انے تھی باغ باغ میلہیا، انے تھی پسے امیں وری آیا میرپورخاص سبزی منڈی کام ہتو انبڑیاں روں تو آنبڑی میلہی ایئں میلہتا رات رے ٹیم تھوڑے کرے ہلتا ایئں کرے منڈی آیا منڈی میں مال ویسے کرے پسے ورے جا بیزے باغے مالٹا روں کام ہتوں تو انیں مالٹا ایئں ہتا پسے امیں مالٹا پٹوا گیا کام میں آڑو اسٹارٹ تھے زائیشے، آڑو نو موٹے ماں موٹو باغ سے فتح پور ماتھے، موٹو باغ، ایئں تقریبن موٹیں جگہیں سیں، ماناں تقریبن ایک موٹو کیریو ٹھاول سے ، تو انیں کنیں میں پانڑی بانڑی ہلتا، انیں جا گڈ کاڈھیوں قلم لگایوں، قلم نی کٹنک کرتا انیں صفائی کرتا جھنگلا ٹھائیا، پانڑی ہنڑیوں، بھانڑ ہالیوں، تو ئی پسے آہستے آہستے تیار کرتا، تیار کری گھومی فری پسے بیٹھا انی تی پسے شہر میں گیا، لیچھی نو باغ سے موٹو، ستاں مہیناں ماں لیچھی اسٹارٹ تھے زائے تی، لیچھی وڈھے ریا رات نیں چوکیداری بھی ہوئی سے انیں بٹائی بھی ہوئی سے۔ انیں کنو ماں کنو دانڑو بھی سو روپیا کلے تے حساب تے زائے سے، ای بہترین سے سے لیچی کھادہا میں، امیں تو وی آئی پی دانڑا کھاتا، ای پٹھانڑ ریا ای پڑیل دانڑو ریو جکو ماشوم ای کھاتا، ای سو روپیا کلو ویسازتی، ای ایئرپورٹ جہاز ماں کراچی جاوتی، تو پسے ایئں تھی آیا وری گھرے آوتا بیٹھا گھرے مزوری بزوری کائیں ہوئے نائیں تو امیں فون کریو کہ تمیں کام ناں ہوئے تو تمیں ہیڈے آئو، تو امیں گیا بیزے باغیے ملتان میں گیا انی فیاض نو باغ سے موٹو، چیری نو باغ سے چیری پٹوا گیا، موٹو چیری نو باغ سے چیری ہتی تو آہستے گیا کٹائی کرتا ہوارے نو اوٹھتا چیری نی کٹائی کرتا چیری پٹائی کری سے ائیں بھگوان تین ناں نیکی ہالے چیری ہوارے ناں پٹائی کرتا ہوارے ناں چھ وگے چھوٹی کرتا ایئں ختم کرے گھرے آوتا ریا، پسے کام میں لاڈیا کام کرتا ماں رے بھائی کام شیکڑایو، اتا رے پانجی محنت کراں ساں کمائیساں بیٹھا ساں تو اینا علاوہ بیزوں جام واتوں ریوں، آنپڑی غربت روں واتوں، اتا رے ایوا بھی حالات سے کہ کوئی بھی شے آپیں لئی بھی نتھی شگتا کو شے تو غریب لئی بھی شگاں تا، اتا رے ایوو حالت سے کہ کوئی جگا بھی ہوتی زاں کوئی نے کہے ناکھتا توں بیش اتا رے ای جگا سے ئی نئیں۔ کوئی بھی وات ہوئے یا سرکار کرے غریباں ہاروں کہ بھائی ای غریب سے ایئاں نین گھر ٹھورائی ڈیاں زاں اینے پیشو ہالاں زاں بھی کوئی تھائے پنڑ اتاں رے کوئی سے ئی نہیں کوئی وات سے ئی نہیں پسے اینا ہاروں کری تھوڑی تھائے واتوں کرے کوئی میٹنگ راکھے غریباں ہاروں بھلو سوچے زاں تھائے جیسیں آنپڑے شورام پٹیل ایووں بدہی کرے بدہا بھیڑا تھائیں غریباں ہاروں کوئی بھلو سوچے زاں کوئی غریب سے کوئی سوکری رو ویواہ سے ایئاں حالتاں تھی پوری تھے شگتی اینا علاوہ بدہا بھیڑا تھے کہ بھائی تاں رے پوری نیں تھائے شگتی تو پھوڑی ہالے جیکو تھائے شگے سو بہ سو ترن سو جکو تھائے اینی وجہ تھئ کہ ای کہاں کہ غریباں ہاروں بھلو کو کام کرو پسے تو کوئی تھے زائے واتوں، اتا رے ناں کوئی تھے چی وری امیں جشو تیڑوا آیو کہ ہالو گھوموا ہالاں تا راولپنڈی مالٹاں رو باغ سے پٹوا ہالاں تا مالٹا تو آئے تھی گیا مالٹاں رے باغ میں چھکے آئیں تھے جا بیٹھا ہتا آئیں تھے نیہریا اڈے اڈے تھیں امیں ڈاریک حیدرآباد حیدرآباد میں اوتریا بدین اسٹاپ پسے امیں گیا راولپنڈی نی گاڈی نیہرے تی اینیں راولپنڈی نی گاڈی میں بیٹھا ہاڈھا چار چار ہزار امیں کن کرایو لیدہو صحیح رے تو اینیں تھی اوتریا چھویہہ نمبر چھویہہ نمبر اوتریا تو اماری گاڈی ناں زڑے ری تو امیں پریشان تھئے گیا ایک تو بھوش ناں کھادہو ناں کائیں، تاں وڑے امیں گادی زڑی تو زاتا زاتا ڈاھ ہاڈا ڈاھ رو ٹیم تھئے گیو تو کہیں سیٹھ آوے تو سیٹھ ناں فون کراں اگر آوشے تو روٹلو کھاواں، روٹلو کھادہو تو مالٹاں نو کام نتھی ہتو، کام ہتو آڑوں ری گوڈوی کاڈھنڑی تھی اماں نیں آڑو ری گوڈی ہتی سانڑ پھگانڑوں ہتو ای کام ہتو جیوو کر رات رو امیں ہوئی ریا ہوارے نوں اوٹھیا برسات نو ہلکو ہلکو موسم ہوئے امیں سانڑ پھگانڑو اے تو امیں جائے بولیا تا تو اماں نیں کہے ہوے تمیں اوٹھو چانہیں ناشتو کرو پسے سانڑ بانڑ پھگائو، امیں جے آیا تو جاں بھائی کنٹا واڈھیا ، کنٹا واڈھیا تو سانڑ پھگایو کنٹا ماں بے ہزار بھری سانڑ ناکھے سانڑ پھگائے پسے تو سانڑ پھگاتا ایئں جشا واڑو پڑی گیو کوئی، تو ایئں تھی کہ رات پڑی گئی سے تو کہے رات پڑی گئی سے کہ ہلو تمیں روٹلو بوٹلو کھائی رو تو ٹھیک سے امیں ای بہ ٹے سہاڑاں نیں اندر جیوو کر زیتلو کام ہتو ایتلو امیں کام ختم کری لاشو انیں ایک ہفتو تو امیں واندا بیٹھا ریا جیووکر برسات ہتی کام تو ہتو نیں واندا بیٹھا ہتا کام نکو ٹینشن اینا علاوہ امیں زاتا ریا اینے تھی وری مالٹا نی باغ نوں مالٹا نی باغ نو زاں امیں مالٹا نیں وری گڈ کاڈنڑی شے تو امیں گوڈی کراں گوڈی تھے گئی گاہ واڈھوو تو ڈانترو لئی امیں کہے گاہ واڈہو تو آہستے آہستے امیں گاہ واڈھیو۔ تقریبن ونڑ بدہا نیں ویرہیا نیں تو ونڑاں ماں ایئں گاہ کاڈھے رہا گاہ واڈہتا واڈہتا واڈہتا پسے وری مالٹاں ری سیزن آوی مالٹاں ری سیزن ماں کہے تمیں پٹائی کرو آں نیں، تو امیں مالٹا ری پٹائی کرائی لاگے گیا تقریبن روز ناں چار سو ہاڈہا چار سو کٹو زاتو ترن سو پیٹیوں زاتیوں، تقریبن سیزن تھے گئی ختم، مالٹا تھے گیا ختم تو امیں لگاٹ پٹوا جا تو موٹو باغ سے تقریبن ٹیہہ فوٹ روں سیڑہیوں لاگے کوہئی ویہہ فوٹ روں سیڑیوں آن تو امیں گیا امیں تو چھورا نواں تو جاتا امیں کہ یار کھئی چیک تو کراں تو کھٹانڑ ہتی جنڑا کھادہا تو ایئاں ناں تھیا دست تو چھورا بدہا تھے گیا بیمار تو چلو میں تو ایتلی نتھی کھاوی جو ماٹھ تھیا امیں، تھوڑی تھوڑی امیں بھائی دہاڑو تو گزاریو امیں ٹوکریوں بھریوں ناں بھ تو کارٹون پانس کلاں رو تھائے پانس کلاں رو کارٹون امیں بھرتا، پسے اینے تھے زائوں امیں فتحپور انیں بھی آڑوں نو باغ ہتو، فیکٹری نے اندر موٹو باغ ہتو، ای امیں چلا ٹھائیا پانڑی ہلیو ، موٹر تو ہتی نیں پانڑی ہالوا جائے ایئں پانڑی ہلی ناں آیا تو اینی تھی آہستے آہستے بہ ٹے ڈینہں پانجی جگا سیٹنگ کری تھوڑی گھنڑی پسے چھوں مہیناں رے اندر زاتا ہوئیں شوں کہیشیں بھگوان تیناں نیکی ڈے مردان روں شہر سے موٹو، تو مردان نی شہر میں زاں، تو باغ سے موٹو تو اینے باغ رے اندر چوکیدار روں کام ہوئے میں نے تارے جائوں مطلب موٹو موٹو چمڑو بھی ہتو رات رے ٹیم تے ائیے ناں اڈاڑو کوئی شوں، اینی وجہ تے امیں گیا ہتا خاشا جنڑا ہتا تو چوکیداری ہالی امیں کہے چوکیدار تمیں سو وڑی ہارے ناں ہوئی زائو پسے امیں نیکریا رات نو چوکیداری ہالی امیں تو ڈنڈا لئی شروع تھئی گیا ہوارے نا پانس تھیا ۔ سیٹھ نے کیدہو خرچو، امیں زائی ریا بوتلاں بوتلاں لیئاں۔ تو کوئی شوں تھے گیو کوئی کھادہا پیتا روں لی آواں ہوارے روں کوئی خرچو لیدہو سیٹھ کنیں تو کائیں لے آیا کھادہا پیتا ہاروں تو بھاگی آیا تو وڑی گیا واپسی تو بی ٹے ڈینہں چھیڑے وڑے سیزن اسٹارٹ تھئی گئی سیڑہیوں لاگے پسے جھولی باندہیوں چوکیداری ماں امیں کاڈھے لاشو، روز داہ کلو را کارٹوں ہتا اینے داہ کلو لیچھیوں ہوئی اندر انیں وڑی لچھی پٹی امیں، امیں پنجھتر کارٹون پٹیا، تو کہیو چلو ٹھیک سے ہوارے ودہیک آوسیں۔ بئے دہاڑے امیں کیدہو چلو جھگو پورو پٹو تو امیں جھولیوں بھرے ہیٹھ ڈیرے لایا تنڈی بھی ڈیرا ہتا، ملتان روں ڈیرو ہتو، سندھیاں روں ڈیرو ہتو۔ پانس چھ لیبروں رو امال ہتو، بھائی اماری تقریبن ڈیڈھ سو کارٹوں ہالتا، کوئی ملتانی بھی ہتا کوئی بئے سو اڈھائی سو کارٹون ہلتا، پٹھان ری لیبر ہتی ای ہلتا چار سو ساڈہا چار سو کارٹون ای ہلتا تو فارغ تھیتا، تو امیں لچھی بیچھی ری سیزن ختم کرے آئے رہا گھرے، گھرے آیا تو بہ ٹے دہاڑا رہیا گھرے کام دہندہو بھی نیں ہتو واندا بیٹھا ہوتا پسے سیٹھاں فون کریو کہ تمیں آئو کہ تمارو کام تھے گیو سے گوڈ کاڈھنڑی سے بدہے باغ نوں۔ باغ نوں گڈ کاڈھوں تو زایا وڑی واپسی وری اتا رے کنڑنک روں ٹیم ہتو، کنڑنک پوکھنووی ہتی ماں نیں تو گڈ کاڈھے فارغ تھے آیا بئے دہاڑے اماں نیں سیٹھ کہے امیں ایم کرو کہ تمیں لئے لو جھولی بہ ٹے ایکڑ میں تمیں کنڑنک چھٹی ناکھو وری، ہوے کنڑنک تو زندگی میں امیں شٹی نتھی تو کہے چلو تم چھٹو تو سہی۔ امیں تو شروع تھے گیا کنڑنک ناں، ای چھٹی آہستے آہستے پانڑی بانڑی بھری پسے ترن دہاڑے بھانڑ ہالیو اینے بھانڑ ہالیو اینا چھیڑے امیں بیٹھا ہتا بدہا ئے سیٹھ کیدہو بھانڑ ہنڑی لاشو؟ یں کیدہو ہوئے، بھانڑ بانڑ ہنڑے لاشوں بدہو ئی کرے لاشوں سے ہوے تمیں ایم کرو تمیں زائو بیزے باغے، تو امیں ایئں تھی نیکریا بیزے باغے آں تھی کا لین بھی ناں زاں ہیک تو ایوی چھتی ٹھاڈ ہوئ۔ تو اینے تھی سوات گیا بدہا پٹھان ہتا ناں ٹوکری بھرائیں ناں کارٹون ناں ہاتھ ڈیں ناں کارٹون بھرتا تو ہوارے چھورا نواں نواں ہتا ٹھاڈے مرے ریا ایئں بدہا نیں سوئیٹر لاوی ہالیا، امیں سوئیٹر بوئیٹر پہرے دستانا پہرے چھورا نوا ہتا کھاوا شروع تھے گیا آخری حساب کریا پسے امیں آیا را گھرے پسے فون کریو کہ تمیں کام کرشو کہ تمیں منگائوں فیکٹری نیں اندر فیکٹری میں باغ سے موٹو تو باغ نی اندر پتھراں کوئی شوں، تو موں نیں کیدو کہ پتھرا ہٹائو، پتھرا بتھرا سیڈاں میں پھگایا ان کو گند کچرو ہتو ای بدہو واڈھے جان چھڈائی باغ نیں پوری صفائی کرے لاشے امیں، باغ میں صفائی کتا کرتا بدہے باغ نیں صفائی کرے پسے زایا امارے کن سناسی کارڈ نتھو، ماں رے کن بھی نتھو سورا زکا نوا زاشیں ایئاں کن سناسی کارڈ نتھو، جکو پرانڑاں ہتا ایئاں کن سناسی کارڈ ہتا تو ایئاں ری انٹری تھے گئی زایاں نی، مطلب دکان زائی سگھیں تا، امارے کن سناسی کارڈ نتھی تو اماری ایک دفعو انٹری تھی پنڑ باہر زانونڑ ری اجازت ناں زڑتی، تو اماں نیں کیدہو کہ صوف نو کام سے کہ تمیں صوف نو کام کرو، اینے چھیڑے بٹائی کرو امیں کیدہو ٹھیک سے صفائی کرے لاشاں وڑے ترن ترن مہینڑاں امیں بدہاں ناں تھے گیا ہتا تو ترن ترن مہینڑاں امیں بٹائی کرتا امیں کڈہیا بہ ٹے دہاڑا بٹائی کری ٹوکریوں برے سوکھنیوں، جگائے میلائے لاشوں، زکو گولڈن صوف ہتو، راتو او الگ شانٹی تھئے اینا کارٹون بھرائے ترن قسم ری شانٹی کرے کارٹون بھرے روانا کریاکوئی حیدرآباد کوئی چاں چاں زائیں، ماں رے سیٹھاں رو آنبڑیاں رو باغ ہتو، پسے گیا گھرے ہیک ویواہ ہتو او نمٹائے پسے امیں گیا ملتان میں سیٹھاں رو کو باغ ہتو موٹو سیٹھاں رو تو ایئاں تھی آنبڑیاں پٹوا جاتا سیٹھ کہے ہلو تمیں ہلو بھلا کوئی گڈ کاڈھو کوئئی شوں کرو کوئی پانڑی کاڈھو کائی پٹائی تھی کوئی چوکیداری متھے زاتا رہیا کوئی صاف صفائی ماتھے کوئی جھگی ٹھائیا میں لاگی گیو کوئی شوں کوئی شوں کریوں کوئی کھادہو کریو کوئی پودہو کیوں امیں ایئں بیٹھا ملتان نیں اندر گرمی بھی زام ہوئے، ہے تو ٹھیک سے زوشاں کام ختم تھئے مہینڑو ڈوڈھ مہینڑو تھے گیو وڑے واپسی سیٹھ کہے تماں ری مرضی امیں آنبڑیوں وڈھتا تا، کوئی آٹھ داہ زنڑا ہتا بدہا سڑی گیا کاکو ماں رو ہتو او کہے سورا تاں را سڑی گیا بدہا آنباں ماتھے ترن چار زنڑا سنڑیا تو متھے سورے رمیش رو پگ سلپ تھئی گیو تو بدہا ئی ہیٹھا بوئا بوہ پڑیا ہوئیں۔ ایئں کوئی نے تیڑی گیاں چاں تو کوئی نیں تیڑی گیا چاں تو کوئی نیں پانڑی چھٹکاریو مطلب پڑیا تو خاشی کامیڈی تھے گئی بدہوا ہشوا مہں پڑے گیا سورا مذاق مذاق میں بدہا پڑے گیا ھوئی گوڈا ماں لاگیو کوئی ہاتھ میں لاگیو تو انیں بھائی امیں تو ٹھیک تھیا بدہاں ناں اسپتالے لئی گیا کوئی گوری کھورائے را تو کوئی چاں تو کوئی چاں، ڈاکٹر ئی پریشان تھے گیو کہ بدہاں سورا کیئں پڑی گیا تو ڈیرے لائی ریا تو کوئی گوریوں کھائی ریو تو کوئی شوں کوئی شوں میں کہیو کہ سوراں نیں شوں تھیو، لہیں یار امیں آمباں متھی پڑی گیا ہتا ہوے لاڈیوں ہات پاگ میں، میں کہیو تمیں تو شوٹی کرشو امیں لوڑشاں بیٹے ای ٹھکائی ماتھے نانہی پیٹیاں ہتی یات کلاں نیں پانس کلاں نیں انیں توڑائی کرتا آنپڑو سندھڑی تھے گیو، چوسو، لنگڑو، سونارو ایوو مال جام ہتو باغ ماں، امیں سوناراں ری الگ پٹائی تھاتی سندھڑی نی الگ پٹائی تھاتی، چوسے نی الگ پٹائی تھاتی آن سنھڑی نی الگ تھاتی، ایوا نمونے الگ الگ پٹائی تھاتی، پانس سو کوئی ہات سو پیٹیوں مطلب ٹوٹل دہاڑی ماں بے گاڈیوں بھراجتیوں موٹیوں۔ کوئی دماڑی ماتھے کوئی شاخ لایا کوئی شوں کرے ریا کوئی بوتلوں لائے ریا، بوتلوں امیں پیدہیوں کوئی شوں کریو تو کہے کہ اتا دہاڑا رہے گیا تو اماں نیں کہے کہ ہوے تماں ری آہستے آہستے چھوٹی تھئے زاشے پسے تمیں زایا پرہا آپرے گھرے۔ امیں کہیو ڈوڈھ مہینڑو تھئے گیو ہوے مہینڑاں پورا کرے امیں زاشاں تو کہے ٹھیک سے تماں ری مرضی سے سیٹھ کہے میں کہیو تو ٹھیک سے کام انی ختم کریوں مطلب امیں گونڈا نی شہر میں گیا مطلب جنگل بدہو ڈیم ٹھاول سیں، تو ئے باغ ہتا باغ میں جا بیزوں کوئی شہر بھی ہوئے خاشو شیٹو ہوئے۔ شہر بھی داہ پندرانہں کلومیٹر شیٹو ہوئے پندہ تو کوئی جائی ناں چمکہ جنگل روں ہتو علائقو بدہو، ٹھیک سے امیں بدہا ئے گیا باغ ماں۔ باغ میں کوئی وڈھے زاں ماری زاتو رے تو ایئے زگہے میں کوئی ناں خبر ئی ناں پڑے میں کہیو الا مالک سے ای ماں چے موٹی وات سے، سورا کہیں ای تاری ہاسی وات سے، تو سائیں امیں تو پانڑی بیٹھا ائیں ٹیوب ویل چالو کروا جائیں، بیزا جکو چھورا ہتا کوئی گاہ واڈھوا لاگی گیا کو نالا صاف کروا لاگی گیا کوئی چاں کوئی روٹلا گھڑیا ماتھے زاتا ریا، امیں جاں ٹیوب ویل چالو کرواں، اینی ٹیوب ویل چالو کری آہستے آہستے بدہا نالا ماں پانڑی لاواں رہا، پٹیوں ٹھاول ہتیوں کوئی ماں ڈاہ ونڑ ہوئیں کوئی میں پندرینہں تو وڑی پٹیوں میں پانڑی پیورایو۔ باغ ہتا تقریبن ترن چار جگہاں ماتھے الگ الگ ٹکڑاں ماتھے باغ تو ئے باغ ٹکڑاں ماں ورہاول ہتا تو ماں نی بدہا پانڑی ہالوں ایک روسن ہتو ہیک تلسی، اے ترن زنڑا ہتا بئے زنڑا اندر ہوئیں باقی ہیک زنڑو کھندھی بند کرے کوداڑ نیں، چا رے ابھو رہئتو چا رے تلسی ابھو رہتو میں روشن ناں کیدہو پانڑی آتلو بھری لاشو ہوے کھندھی توں بند کر ہوں تھاچو تو کہے ناں توں بند کر، میں تلشی نیں ہاکریو پانڑی ہلے پانڑی ختم کریو باغ میں ختم کریو پانڑی ہوکے گیو سانڑ ریو ای سانڑ امیں بھیڑو کرتا ای واڑو ہتو پاہے میں۔ سانڑ بھیڑو کریو اینا نانچا نانچا کنٹا بھریا مطلب ایک ونڑ نے اندر پانس کنٹا بھریا سانڑ را پانس کنٹا موٹی تیکٹر تالی ہتی موٹی ٹرالی بھرتا، سانڑ پھگاواں اینے تھی بدہاں سلاں ٹالی پھعراتا زاتا سانڑ پھگاتا ریتا سانڑ پھیلاوے کرے چم اینی نمائش کہ ای چھلاں اندر پڑی رے، اصل ونڑ کمزور ناں تھاتو تیار رہے۔ ونڑ بھالو تھے زاتو بھائی اگتے امیں ای بدہا کام کروا لاگیا بیزی باغ زاتو انی وڑی سیٹھاں نو باغ ہتو۔ سیٹھاں نی موں کیدہو کہ شوٹی ڈو امیں گھوموا پھراوا آیا ہتا تو کام جام کریو تو راول پنڈی نو موٹو شہر تھی امیں رات را نیہریا بدہا شہر میں اینی وجہ تھی بدہا شہر ماں نیہریا تو کوئی شوں لیدہا کوئی شوں لیدہا امیں بدہا نیںپیشا زڑیا تو پیشا بیشا لے پسے گھرے آیا تو خانپور ڈیم سے موٹو ڈیم سے بدہا کہے کہ یار ڈیم ماں گھوماں، پنجاہ پنجاہ روپیا کرایو لاگو، ڈیم میں وی آئی پی جگہاں ہتیں، موٹا موٹا پہاڑ سے پانڑی شیہشو پانڑی ٹکیٹ سے چار ہزار روپیا رو بیڑیا میں گھومیا نیں اندر کھادہو پیدہو ہر شے فری سے۔ انیں تقریبن ہوارے ڈاہ وگے کھن امیں حیدرآباد رے شہر میں پوہتی گیاسے حیدرآباد پوہتیا انے تھی نیہریا وری پلے آیا نوے پلے تھیں رشکو کریو ڈاریک امیں بدین چوک اوتاریا امیں کہیو شو شو روپیا کرایو لیؤئیس چھت ماتھے بیہو میں کہیو اتلی مہانگائی بھی نتھی شو شو روپیا کرایو لئے ریا سہ تو کہے سو سو روپیا کرایو لاگشے تماری مرضی سے میں کہیو سو سو روپیا نہیں اسی اسی روپیا کرایو ڈیساں انیں نیہریہا ٹنڈو الہیار آیا ٹنڈو الہیار سیں پسے آیا میرپور آیا اڈے انیں سیڑے سبزی منڈی اسپتال اوتریا پسے الوداع لیدہی کوئی میرپورخاص روں ہتو کوئی شیخ روں مہتو کوئی کاک بنگلاں روں ہتو انیں کوئی فولہڈیوں روں ہتو کوئی پرانڑی میرپور ناں ای بدہاں پانجے گھراں زانونڑ لگا، ڈوکھ بھی تھے کال بھیڑا ہتا آز وچھڑی گیا، گھومے فرے آیا۔ بیٹے ای ٹھکائی ماتھے نانہی پیٹیاں ہتی یات کلاں نیں پانس کلاں نیں انیں توڑائی کرتا آنپڑو سندھڑی تھے گیو، چوسو، لنگڑو، سونارو ایوو مال جام ہتو باغ ماں، امیں سوناراں ری الگ پٹائی تھاتی سندھڑی نی الگ پٹائی تھاتی، چوسے نی الگ پٹائی تھاتی آن سنھڑی نی الگ تھاتی، ایوا نمونے الگ الگ پٹائی تھاتی، پانس سو کوئی ہات سو پیٹیوں مطلب ٹوٹل دہاڑی ماں بے گاڈیوں بھراجتیوں موٹیوں۔ کوئی دماڑی ماتھے کوئی شاخ لایا کوئی شوں کرے ریا کوئی بوتلوں لائے ریا، بوتلوں امیں پیدہیوں کوئی شوں کریو بس ماں سڑے گیا امیں خانپور، خانپورمیں موٹی باغ سے سیٹھ حسیں نی باغ سے، انی تو انیں زاتا امیں، تو امیں رات نا پوہتیا ہتا تقریبن داہ ہاڑہا داہ نو ٹیم تھئے گیو ہوے روٹلو بھی ناں کھادہو امیں، پسے دیر تھئے گئی امیں، ہوٹلے گیا روٹلو کھادہو امیں، روٹلو کھئی امیں تو زا سر زمینے پوہتیا پسے زم تم کرے امیں ٹھاڈ میں رات کاٹی رات کاٹی تو کہے ہوارے ہلو باغ ماہ ایئاں تھے گیا امیں مالٹا نی باغ میں تو کہے ہوے تمارو کام سے گڈ کاڈہاں رو، ایئں تقریبن بارہے بجے روٹلو آویو، روٹلو کھئی پی ورے ایئں کام اسٹارٹ تھیو ،گڈ کاڈھے لاشی ہوے پانڑی لگائو، تو وڑے کوڈاڑ ہالیا، وری نالا کھولیا، نالا کھولے وڑی پانڑی ہالیو، رات نیں تیم میں شوٹی کرے بدہا روٹلا بوٹلا کھادہا کھئی تقریبن بارہے وگے بدہا ئی ہوئی گیا وڑے ہوارے امیں تقریبن چھ وگے اٹھاڑیا، چھ وگے امیں اٹھاڑیا کہ اٹھو ہوے چانہیں ناشتو کرے ناکھو ہوے اینی وجہ ہتی امیں گیا گھرے گھرے بئے دہاڑا امیں چھوٹی کری پسے اگے ڈینہں واڑی موسم ہتی، تو کوئی لگڑا لیوا گیو تو کوئی شوڑا تو کوئی شوں تو کوئی شوں، امیں گھومیا نو موسم تھے گیا پست امیں گیا حیدرآباد رانڑی باغ گھوموا تو گھوموا نیہریا تو زاوتا زاوتا ٹول پلازا اورلو حیدرٓباد واڑو تے ماتھے امارا ترن چار زنڑا پڑی گیا پرہا پڑی گیا تو دھک بھی لاگیا تو کوئی نا گوڈا چھلانڑا تو کوئی شوں پسے امیں آہستے آہستے گاڈیوں ہاکیوں، پسے رانڑی باغے گیا پسے دھک لاگل ہتا او ہلی ناں شگتو تو او بیٹھا زائے امیں ہوں بھی آہستے آہستے شکی راکھیو، کوئی ہرنڑی زویوں کوئی شوں کوئی پراننڑی پرانڑی

وئی تلوار ردراکش، ماناں جام شیوں ہتوں گھومی گھومی وڑے انے تھی نیکریا ایئں بدین چوک آیا کہ بدہا کہیں پٹی بٹی کراواں پسے ڈاکٹر ہتو پٹی کرائے انیں تھی امیں گھریں آوتا ریا، گھرے آوتا ریا تو گھریں زاں انیں تھی اماں رے ہوے، سامان باماں امیں لی زیلے تیار تھیا پسے سورا تیار تھے گیا، پست انیں خوجا اسٹاپ آیا، آنبڑیاں رو باغ سے موٹو ایئں نی، راجڑ منیں فوں کری تو ماں رے پھوئے ناں کہ تمیں آئے باغ چیک کرو تمیں ش وں پگہار لیشو پٹائی ہارو کرے۔ آنبڑیاں ناں کور لاگل ہتا انزا چار پانس مہینا لاگشیں ایڈوانس امیں لیتا نتھی جیکا نتھی لیوی اینا ناں لیوی پسے امیں گھرے آیا کوئی سیزن نتھی اماں کن گھرے واندا ہتا پسے ہتھوڑاں رو کام ہتو مزوری ئام کرشاں امیں بئے بھائی ہتا آٹھ سو روپیا تاریخ ہتی امیں بہ ٹے دہاڑے ٹل سل کرے انے تھی آیا اماں رے سیٹھ نو فون آیو، تمیں آیو بادام رے باغ میں۔ کام ختم تھائے واڑو ہوئے، ہوے کام ختم کرے بیزے باغ زائوں، بیزے باغ جا بھائی بیزی چکوں نی باغ جائے چکوں نو باغ ہتو موٹو سیٹھاں نو ای چکوں نو باغ ہوئے امیں چکوں گیا، بھئی چکوں نی سیزن آوے تو چکوں کاسا پٹتا پکو دانڑو تو ایئے لا تھاتو لاسو الگ زیوڑا واڑو پھگائی لاگتا انیں چکوں پٹی کری تقریبن اینا کٹا بھرائے کٹا بھراتا بہ سو اڈھائہس سو کٹا بھرتا پسے گھومتا پھرتا کوئی چاں جاتا کوئی بیٹھا رہتا کوئی گھرےئ وات کرتا اینی وجہ جام ٹیم تھے جاتا امیں ہوے گھرے زاتا بیئزاں سیٹھا ناں گھر ہتا پنڑ تمیں ہالو اوں ناں وشرام بئی نیہریا سیٹھ نی گھراں اندر سے بھینش نو واڑو ایک کمرو ٹھاول سے ترن گایوں ہتیوں ان بئے بکرا ہتا بیزو کائیں ہتو نہیں کترا ہتا سیٹھاں را موٹا، امیں آئے نیہریا کہ چلو ٹھیک سے بھلا رہشاں، تو وشران نیں کیدہو تو توں ڈودھ کاڈھ تو بھلیں چکوں بکوں پٹے ہیکلو تو مال نیں گاہ ناکھتو رہے، چلو امیں تو آہستے آہستے ایم کرتا کرتا ماں را دہاڑا کاڈھیا بھائی۔ امیں تو ہنشتا کرتا ویہہ پنجویہہ دہاڑا ایم تھی کاڈھے کرے ہوے لیبر تو لیبر ہوتی بدی بھیڑا رہتا سیٹھاں نیں کیدہو کہ امیں لیبر تھی میلہو تو امیں زایاں لیبر ماں، لیبر بھیگا امیں سیٹھاں رے گھرے آیا تو ماں رو کاکو کہے کہ تماں رو کام ختم تھئی گیو تمیں بھلی شکی راکھو امیں کیدہو ٹھیک سے کوئی مسئلو سے بھی نائیں پسے میں کہیو ٹھیک سے کوئی مسئلو بھی سے نئیں سیٹھاں ناں کیدہو ماں نیں تیڑی ہالو لیبر بھیگا گاڈی باڈی کراوو، لیبر تیڑی زاشاں، لیبر تیڑی گیا لیبر تیڑی آیا تو بیٹھا آں بدہا کچہری کرے، ایئں کچہری کرے پسے ٹیم تھاتو ارہو پسے امیں زاتا ریا میں کہیو اڈھائی اڈھائی مہینا لاگی گیا ہوے گھریں ہالو، بیزی کوئی باغ لو تو بیزی باغ ہالاں، سیٹھ کہے ٹھیک سے زو بہ ٹے دہاڑاں اندر بیزی باغ تمیں ایم کرو کہ انگور ری ویلوں تمیں صاف کری شگو زاں ایئں تھی جڑوں بڑوں ماں گاہ کاڈھی شگو، چمکہ ہوے آہستے آہستے انگور نو سیزن آئیتو رائسے کہ تو تمیں پٹیوں لاگل سیں تو اینا گاہ کاڈھو گڈ کاڈہو، میں کیدہو انگور ری پٹیوں میں کڈہیں گاہ نتھی کاڈہیو پٹیوں نانہیوں نانہیوں چلو تمیں ہالو تو صحیح چلو امیں تو گیا انیں تھی انگور روں ویلوں ہوئیں، کھنبھا ننکا ننکا بھیگا ہوئیں تاروں وچھایل ہوئیں میں کیدہو ای کوئی مسئلا ئی نتھی آہستے آہستے ہاتھے گاہ کاڈھاں کوئی رنبے تھیں گاہ کاڈھے کوئی شوں کرے آہستے آہستے بدہا گاہ کاڈہیں، موٹو پلاٹ ہتو تقریبن منیں، داہ یارنہں دہڑا پلاٹ ماں گاہ کڈہنڑ لگا، آہستے آہستے امیں داہ بارنہں دہاڑا تھے گیا داہ بارنہں دہاڑ اتھی گیا تو میں سیٹھ یں کہیو کہ یار اتلو ٹیم تھائے گیو اے ہوے موکل ہال تو او کہے ہوے باغ مہں پانڑی بانڑی ہالنڑو سے بدہا تمیں ہالنڑو سے ہر شے تمارے ہات میں سے تمیں زاشو تماری مرضی، ناں زاشو تو بھی تماری مرضی تو سیٹھ امیں یوریا بھانڑ لاوی ہالیو، تو آہستے آہستے رنبے تھیں کرے کھوٹائی کری بھانڑ ناکھتا گیا، بھانڑ ناکھی تقریبن ترن چار دہاڑا بھانڑ میں لاگیا بہ ٹے دہاڑا سیڑے بنی ہوکل ہتی پسے ہوں ہالیو آہستے آہستے پانڑی ماتھے تو بہ ٹے دہاڑا امیں پانڑی ماتھے لاگیا تو ایئں کری مہینو کھن ودھی گیوں ماں نیں مطلب ترن مہینڑا ہاڈہا ترن مہینڑا کام ماتھے گیا کام تھا انہیں آوے سورا کہیں چلو امیں ہالاں تا گھراں نیں، گھراں میں تقریبن چھوں مہینوں اسٹارٹ تھی گیو امیں آ تھی نیہریا تھا پہریوں مہینو ہوئے، بہے مہینے نیہریا تھا بہ ٹے مہینا ہتا ہوے لچھی تیار تھینڑ واڑی ہتی تو لچھی تیار ہتی تو سیٹھ کہے ہلو لچھی تیار تھے گئی، توں اماں کہیو لچھی تیار تھے گئی پنڑ امیں تو ہلاں گھرے پسے تماں ری مرضی، ایئں تھے بدہا حساب بساب کرے وڑے امیں چھ ہات سال تھے گیا منیں تو پسے انیں آخری سال ہتا تو بھائی امڑے زاتا تو گڈ کاڈھنڑوں ہتو تو مکائی تھے گئی، گاہ ہتو، تو باغاں ماہ گاہ باہ کانڈھوو صفائی بفائی کرنووی ہتی ای تاں رے ہتی۔ مکائی نی گاڈی بھرنڑیوں ہتیوں، آز تھی زاں مکئی روں گاڈیوں بھرنڑیوں ہتیوں، سیٹھ کہے تماں نیں روز سوزکیوں کاڈھنڑیوں سے ترن، چلو ٹھیک سے کوئی مسئلو نتھی، ترن گاڈیوں کاڈھشاں، تو تقریبن ایک سو ویہہ گڈو کاڈہیو ننہو ننہو مطلب گاڈی نے اندر ہنڑنڑو ہتو مکائی نی گاڈی بھری تیار کری پسے ایئں تھی تھکا بھائی، وڑے مکائی بکائی ختم کری پسے وری بیزاں پلاٹاں ماتھے زائوں گاہ سے ای سوزوکی بھرنڑی ہتی، ای گاہ گائے سوا بھینش سوا بیزو کو مال گاہ ناں کھاوے، ای کھائے او تو تو ای امیں گاہ واڈھاں سوزوکی بھراں سیٹھاں نی گھرے بھی روانو کراں تقریبن بہ ترن اماں نیں آٹھ ایکڑ ہتا آٹھ ایکڑ اماں نیں تقریبن مہینو ڈوڈھ کھئی گیو تو پسے گیا وری ایئں، تو سیٹھ کہے چلو تماں ری مرضی کوئی مسئلی نتھی تمیں آہستے آہستے لاگیا رہو بہ ٹے ڈہاڑا تمارا تھے گیا پسے اماں رو کام نیں تھے پسے، سیٹھ کہے تمیں ایم کرو کہ پٹی ماں زکو رستو سے اینے جیتلیوں جھگیوں ٹھاول ایں، مطلب اینا ہاروں کرے میں کہیو چلو ٹھیک سے گاہ واڈھے لاشوں ختم تھے گیو پسے امیں اینا سعڑے نیہریا وری گیا خانپور روڈ ماتھے روڈ سے ایوو موٹو ہائی وے روڈ میرپور پمپ سے بھی موٹو اے ناں ٹھاول ہتیں لاکڑاں ریں جھگیاں ٹھاول ہتیں، گاہ ہٹایو گاہ باہ ہٹائے جھگیوں صاف کرے انیں لاکڑا کاڈھیا لاکڑا کاڈے تیار تھے پسے بند کرے کام کرتا تا تو بیٹھا امیں تو لاکڑا کاڈھواں تا موٹا موٹا لاکڑا کاڈھیا موٹا لاکڑا کاڈھے تیار تھائے تو پسے ایئں بیٹھا ہتا ماتھلا لاکڑا کانڈھنوا ہتا، ماتھلا لاکڑا کاڈھے ایئں جیکو ہتو ختم کریو، ختم کرے تیار تھے گیا کی کراں چھوٹی کراں، چھہٹی کراں تو سیٹھ کہیو چلو ٹھیک سے بیزی جھگی سے تو امیں بیزی جھگیئے زاتا رہیا۔